نننظ-ننظم الكتبمن ناحيت الأسماء والحروف الأبجدية بتعتها ونرصها كلها جمب بعض لو في مجلدات نحط المجلدات جمب بعض الكتب لنفس الكاتب عشان مننساش مكانها فين او هكزا زائد نحطها في مكتبة دا هاي